Eh! Su dissiggiu meu esti andai a Roma. A Roma, e poi a Parigi. E però prima, prima mi biada a praghi andai a Lourdes, a sa grotta. Poi a girrai a la torre di ferro e poi a Roma, Millano. Tottu custa cittadi mannas.